Ko ngal waɗi haɗiiɗe ɓurɗo doole ngal ngonaaɓe so makko waɗi ngonaa e nder balɗe leydi aduna. Ko ɗum waɗani ngam hakkilgol cuɗii aduna, waɗduɗe no feewi e firdude leɗɗe e mum. Internet ngal waɗi kammuuji jogoriɗi hayru ngal ngam waɗde ngonaa e heɓde fayde e rewbhe e keewal leydi aduna